Kwinie ta xɨka rekuxuká kename kwinie reuyu'ɨ hipátɨ meputiyuane, 'ayumieme.

Xeíme ke wixárika xɨka ne'ukaxeiya wahamatɨa nepɨtixaxatá. Mɨixa nepɨtiuhayewaxɨ ya paɨmexa. Niuki nepɨkatikuxatakai. Teiwarixi xeikɨ́a nepɨwakɨhɨawékai. Hiikɨ ke ta ri tawaarí hipame wixáritaari nepɨwawaune, wahamatɨa nepɨtixaxatá.

Nunuutsiyari ne nepuka'etsákai, nepaapa tsɨ puka'etsákai, ne ta nepeta'axékai taikái ri, naime pues, 'ɨ... 'ɨɨratsiixi memɨkate... ya katixaɨ meetári, memɨkatenawátɨwenikɨ, heiwa xiimeri nepanutɨa, meri paɨ 'i, tsɨɨkɨ nepekɨxɨnáxɨ, maana nemukané rikɨ haitsɨ́riixi como veinte maana mepɨka'uuwákai, ke mɨ'ane nemɨtuaxakekai maana nepɨkahenetamaixɨa, xeíme nepɨka'utuaxirɨ ri mɨɨkɨ, nemitatuaxixɨ tɨtɨ xeíme nepɨka'u'axixɨ, nie mepɨyupaɨmekai es que.

Taame takie ya tepɨtenaikái xeikɨ́a, kɨyé 'epame tepanunetɨ́akai, ya pɨtiutɨ́ tawaarí tepiniɨyu tai, xewítɨ huraxa xɨka hekaní mɨɨkɨ wahetsɨa tepeitiniɨrɨwekai tai.

Ne xɨari 'aixɨ pɨkatiu'eekwa nepɨtiku'eriwa, hiikɨ tsɨ kuxi paɨ nepɨtiku'eriwa, ne kuxi nepɨkane'eekwakai mɨɨkɨ, máquina ta nepɨkane'eekwa kuxi ne.

Ne nie netiuka'iwatɨ neputaweeríxɨ nunuutsiyari, nepɨkaretima 'itsaariya, xeikɨ́a yeuta memɨteu'uuwa nepɨtiwakwa'a, nepɨtiwakwá'akai pues, newa'iimáme, mɨɨkɨ xeikɨ́a.

Ne nepɨkatiukaxani'erie 'ikwai, ne ya katixaɨ 'ikwai nepɨkatimaiwe'erie xeíme, xeikɨ́a nunuutsiyari nepɨkakwa'akai 'atún, haikatukaari heiwa nepuyuri nekatikwatɨ́, Taatei Kie escuela mɨɨkɨkɨ xeikɨ́a tepɨte'utimikiwakai.

"Taame casi tahetsíe pɨranutateke xɨari taame 'ukiraáwetsiixi, xɨka heimana tekanuaka taniuki, tayeiyari mɨɨkɨ ya pɨtiuyɨwe, hipame nepɨwamarie xeeníu kiekari hipátɨ mukumane ya teewa pai tɨ, tsiere memɨte'ayexeiya mɨɨkɨ ya ""costumbre"" memɨte'itérɨwa, hipátɨ ri mepeuyewexɨa, mɨɨkɨ me... mekate'uweiyakaku 'ukiraáwetsiixi, tɨɨrí mekatewa'ɨ́kitɨakaku, memɨtinunuiwá."

Ne nunuutsiyari nepɨtiku'eriwákai kename nie ne'akatɨɨtɨ netsinake nepɨtiku'eriwákai, 'anuyenaakɨtsátɨ, xeíme es que nepuxei 'ukiratsi puyeikakai wixárika nie timariwétɨ, paɨ 'anétɨ, kename ne paɨ ne'aneni nepɨtiku'eriwákai, 'eena ke ta nemutá'a teiwariixi wakie neputi'atsierie, hiikɨ ri 'ayumieme nemu'utekɨxautɨ pɨnetsinake.

Ne neteukari nepɨka'uxei, kamixateya xeikɨ́a nepuxei, muxá kamixayari pɨtikatekai waɨkawa, kename mɨɨkɨ tipinieya pɨraniuwákai, paɨ waníu me'ánenetɨ mepu'uuwákai, nawí kaakaiyaritsie meu'u... meu'utɨkaitɨ́.

Xɨari tatɨ waikari mepɨteyuríe 'eena teiwarixi mem... memɨnierenikɨ, takie ta tɨ yɨkɨ pɨta xɨari pɨreukuwiya xeeníu 'ixɨarari, yaakɨ mɨtineineni pɨkayɨwe takie, yukie 'atinaime mɨtunuaka yaakɨ pɨkayɨwe, ya xeeníu hikuri mɨkwaká yaakɨ pɨkayɨwe.

Ne rikɨ 'itsaari nepɨkaweewiwe tsɨ rikɨ, ‘ayumieme ti... tiweewiyakame xeikɨ́a nepɨtitinawe ri, nemikaweewíeni paɨ nepɨkayɨwe waɨkawa, ya katixaɨ ri heiwa ne'ɨráxikakɨ.

Nunuutsiyari tsɨ 'aki 'utɨa xeikɨ́a nepɨharewekai ne, hiikɨ ta ri 'eena teiwari kie nemuyeika xeikɨ́a 'ɨwí ne'ukaxɨrɨwatɨ haáta pɨnetsinake hiikɨ.

Nunuutsiyari tsɨ rikɨ muura titewakame teneukekái heuxetame, heiwa ta Taatei Kie teheku'ixɨaraka, te'akunuaxɨaka, yetaápa ri tenayehukai maana, ne ta rikɨ neyerɨmɨtɨ ne'utatsuátɨ neneumiekai nemaama 'utɨa, mɨɨkɨ ta kanetsipitɨatɨ meukahurakaikɨ ri takie neneukuwaxɨa, neneuku'eiri ri mura mɨɨkɨ, nexaɨtá maana neneuhɨa rikɨ yetaápa netsi'uku'eirieka, 'aana ke ne teté ne'utiwauka 'enekame, hurawa 'auríe mɨɨkɨ muura netikeka teté 'auríe hurawa, nenanutiyá rikɨ, ne'anutiyerɨka ta rikɨ nenenayewaxɨa muura, neutanautsaxɨ rikɨ, muuwa ta rikɨ kauka yuwaɨká meneka'uuwákai mɨɨkɨ 'iwamáma, waru'ukwixɨ putanautsaxɨ rikɨ kanetsiheu'enietɨ, kɨtsiurite mɨrakawɨkai nemaama kɨtsiuriteya naitɨ pɨrakaxɨriexɨa, xeikɨ́a tapurietɨ nemanakawiekai ke tsɨ ne'uyɨní, nemiwahanakai kayɨwékai, kayuwaɨriyakai mɨɨkɨ, nenanakatsunáxɨ rikɨ, ne'anakatsunaka kaunari nemuwiyaxɨ, 'ayɨweka ta kɨye maana mɨkawekai mɨɨkɨ xeiyá nemenakutapi mɨɨkɨ kɨyetsíe, 'aana ke ri mɨwake muura mɨɨkɨ, waɨríyarika tsɨ ri, nepekuwi 'aana ke ri, mɨɨkɨ ta rikɨ kɨtsiuri nai neneuyexɨri, ke tsɨ ri netiwauní, nemaama tumiinieya 'uyemaneme tsiere.

Ne waɨká nepɨkatiuta'ɨxatsitɨ́arie nunuutsiyari, xeikɨ́a nepɨtiuti'ɨ́kitɨarie 'uuximayátsikakɨ, tsi nekarahɨawarɨwatɨ nepanukuhanie xiimeri, méripai tɨ, 'iikɨ kenewaumie waakaxi ya titewakame nepɨtitahɨawaríeni, xɨka nekaheikaxeiya nemɨkatimikieni, 'uxa'á ta yɨkɨ pɨta ranuyɨneme, newatamie nemɨtitahɨawaríeni, eh, ke paɨ nemɨkemaka paɨ paɨ nemawitexɨani nemitixeɨrieni maana paɨ 'i, paɨ xeikɨ́a pero heiwa niuki nepɨkatiutaxatɨarie yeme paɨ 'i, paɨ ketineumieni nepɨkatiutahɨawarie, xeikɨ́a nepɨtiuti'ɨ́kitɨarie ke mɨti'uuximayátsiwa, ke mɨtiwatsitɨre, xeeníu waakaxi ke... ke mɨtiuwauní, tuixu ke mɨtiu'ɨɨwíya, tsiipu xeeníu keewa mɨrekwá'a ke mɨtiu'ɨɨwiya tsiere mɨɨkɨ pɨnetiuti'ɨ́kitɨa xeikɨ́a, niuki yeme waɨká nepɨka'utaxatɨ́arie.

Nunuutsiyatsita nemaama netataatsi nekupareewi 'ima... 'imayarikɨ waaníu, waxáta, me ta xɨka 'uka'eni muuwa 'ewieri memɨniuka'uitɨwa hipátɨ, waaníu haɨtsɨ́riixi wamariutaame paɨ 'i, maana ta tetetsíe 'eteewa pai tɨ nakawekai pateera, ne ta maana neneutiyuníxɨ, ne'i'ixɨarímɨtɨ hurawa pateera, mɨɨkɨ hurawa nemutinetsie, hetsiena nerawiyake kename maana ne'utineni nera'eriwatɨ paɨ 'i hetsiena netinawiyaxɨ mɨɨkɨ, nanakaxɨníxɨ pɨta, nehekwetɨ́ neneutakurupíxɨ, pateera nakwetɨ́, waxáta nenekakurupétɨya.

Ne tsɨ rikɨ yeuta neneutaweeríxɨ tixaɨ nepɨkaretima ri, xeikɨ́a 'imayarikɨ nepɨtiuneti'ɨ́kitɨa, hiikɨ ri 'eena tsepá nemuyeika xeeníu teiwari kie, yaxeikɨ́a nepɨtiyuriene, nepɨmayane, pero ri waxáta waikɨ, tuutú tsaata pɨta xeikɨ́a ri xeeníu, teiwarixi memɨte'iteɨta mɨɨkɨ tsaata nepɨmayane pɨta ri. Paɨ neyɨaneti tumiini nepɨ'iiwane 'eena.

Ne kémarite nepɨtiutiweewíyarɨwa xeikɨ́a 'ixɨarari meutihuranitsie, xɨka kuxi waɨkawa heuyeweká tixutɨkaime, ya ri pɨreutihura xeikɨ́a bies 'ataheitɨkaime.

Ne maatɨari tumiinitsie xeikɨ́a nepɨnekɨ'ɨɨwiyakai, hakeewa waɨká neme'iiwani muuwa nemɨti'uuximayátakai, hiikɨ ri paɨ nepɨka'ane, xɨka 'aixɨ nekatixeiyarieka nepihayewa 'uuximayátsika nepɨtiuka'iyari, hiikɨ ri nemɨtiwa'uuximayátatsie ri xɨka 'aixɨ menetexeiyani patróntsiixi.

Ne tsɨ nematinuiwaxɨtsie nekie 'uaye pɨkahexuawékai rikɨ, hiikɨ mɨtuiya, 'ayumie tsináakari xeikɨ́a tepɨkwá'akai, ya xeeníu tuupiriyáteexi, hiikɨ 'eena nemuyeika teiwari kie ya xeikɨ́a nepɨtiune'uayemata, tsináakari ne... ne'ukapɨname paɨrí carbonato, ha xɨkame ri, mɨɨkɨ́ nepɨne'uayemawa, mɨpaɨ xeikɨ́a, nepanayewautse maatsi xeimieme, 'uaye neka'anu'ietɨ.

Ne tsepá keewa pɨnetsinake, tsepá keewa nemeutɨa pɨnetsinake, xeikɨ́a ke mɨ'ane hamatɨa pɨta nemɨkɨyɨaneni, ke mɨtiuka'iyaarini hamatɨana nemɨkuyeika, mɨɨkɨ pɨta maatsi ne pɨnetsinake, tsepá tɨ keewa nemeutɨa ne nepɨnewaɨriya, xɨka neheu'imieni, xɨka nereukwaimieni ya nepɨreuneimie tsepá tsɨ keewa, xeikɨ́a ke mɨ'ane matɨa pɨta nemɨkɨyɨaneni, mɨɨkɨ maatsi.

Maatɨari mieme nepɨkaha'eriwa, 'ariké ke rixɨa ne'ukɨɨxaitsíeka matixɨritsie nepa'eriwa, maatɨari yeme nepɨkaha'eriwa mɨɨkɨ.

Ne nepɨkatiyu'iniwa es que nie nepɨtiyutewiya nekie, xeíme xɨka neuxeiyamɨkɨni xaɨtsíe pɨta nepitukaaritɨani tseepá keewa temeukɨ pɨta, 'eh, nekie ka... nepɨkawa'iniwa waɨkawa.

Ne nunuutsiyari nemaama pɨnetsi'uayemawakai tsináakari tawárɨkame xatɨtsíe, pero tsɨ ka'anuxitekiekame, naimime, pitawáarɨka, 'ariké ke ta ri 'enuxiteme pɨnetsi'itɨwakai tsináakari xeeníu, nekɨipítsie nepanatitaaní, pero tsɨ xɨkamé nemanu'ieni mɨɨkɨ, kwa... 'eetsaríekame pues.

Taame tsɨ rikɨ tɨɨrí xeikɨ́a ri tetenewa'ɨ́kitɨaka, memiheiwe'eriekaikɨ yuniuki, wamemɨkateukáhɨpanikɨ, tetewakuxaxatɨwatɨ wixárikakɨ, 'ɨxatsika xeeníu mɨtixuawe mɨɨkɨ, memiheiwe'eríekakɨ pɨta yuniuki, mɨɨkɨ xɨari xɨka me'iheiwe'eríeka wa mepɨkaheikahɨaká, kename tsi'anuyɨnetɨ niuki tetewakuxaxatɨwani tɨɨrí.

Ne Taatei Kie namayekateitsíe escuela heiwa pukáwe hawiuni waníu Tepiki 'aneka, 'aana ke maatɨari tiha... tihahaɨtɨme nepɨra'inɨatáxɨ, tsipa'anékai nepɨti'inɨatáxɨ mɨɨkɨ, ke tsɨ memikuyuruwa teiwarixi, tseepá muxɨká mɨɨkɨ tihahaɨtɨme memɨteu'ixime, 'aana ne yeme ke memɨtehehapanakai nepɨka'unieríxɨ yeme, pero tsipa'anékai mɨɨkɨ hahaɨtɨtɨ, ke mɨtiuxɨkanítsie 'aana takie Taatei Kie.

Tɨɨkɨ́xi yuuyuitɨ memɨkwaiwa mɨɨkɨ ne pɨnetsinake, 'iyá ri cerveza.

Ne tsɨ rikɨ heiwa nunuutsiyari nemaama neneukuwaxɨa, kename ri heyeme neyemie ne... ne... netiu'erieka ne netɨa rikɨ ri ne... nekie neheiyaka, Tepiki kename waníu neta'aní. Waatíe Kutepá nemutɨ́a, Ha Xɨ'au Kie, maana kename huyé heukayunekai netiku'eriwatɨ tsɨ rikɨ, hɨritsíe nemutinetsie kɨa kena.. kɨatsáta kename nekayaní netiu'eríeka, maana nemetikexɨa nomás ne'unautsarɨmetɨ, xeitukaari nemumiekai, taikái rikɨ ri waatá pɨta nenakane Chalate heimá nenakane rikɨ, 'aana neuyeweka tawaarí nenanua nekie, keewa tsɨ Tepic napeyé'a.

Ne nepɨkatimaikái kename tukaari hatineika hipátɨ, ya katixaɨ tamaamáma xeeníu. Taatei Kie escuela ke nepɨretima, kauka tsɨ paɨ tɨtɨ teneyɨakai xeikɨ́a... waakana... waaka... waakanari tepɨwa'atɨwákai 'aana, teputi'aitɨ́ariwakai, kuxineeratsiixi mepɨwaruti'itsaaritakai, 'uxa'arieka ke ta ri memɨtu... memɨtatu... karitɨ́arieni tamaamáma, memɨtemikieni meputi'itɨaríwakai. Hiikɨ ne paɨ nepɨtiku'eriwa xɨari 'aku kename wahetsíe teheuwaɨre tɨtɨ panuyɨne xɨari, kename 'aku tewara'eriwa, kename 'aku tewaku'eriwa, xɨari paɨ tɨtɨ panuyɨne 'iikɨ, ne, ne, ne paɨ nepɨtiku'eriwa.

Ne neheumamawetɨ neputaweeríxɨ tsiere, kaakái nepɨkaxexeiyákai, 'ariké ta neputiweewíyarie xeeníu 'iyá kwitaaxi mawɨtɨká, hule kaakaiyari nemaama pɨnetsi'utiweewíri, pero ta Taatei Kie nenuaka neputí'atsierie ta ri netiti'awietáxɨ tawaarí, nemihayewaxɨ ta, kaakái pɨta mɨtuxa teiwari kie miemete neputinanaiyárie ta 'aana, mɨɨkɨ ta 'eena teiwari kie nemɨnuatsie ta netiuti'atsiere ta mɨɨkɨtsie neheuwétɨ, 'ariké ke ta xapatuxi pɨta neputinanai, mɨɨkɨ ta ri kauka nexuawe waɨkawa xeeníu marca memɨte'itérɨwa teiwarixi, mɨɨkɨ tsiere nemutiyuriyarie, hiikɨ ke ta ri nepatrón mɨnetsi'umi hipame mɨɨkɨ yeme maatsi tsi'ánenetɨ, tsiwaku'ánenetɨ wakuyumemenitɨ kauka nexuawe hipátɨ, mɨɨkɨ 'aana ke mɨɨkɨ nemeuketsie tsinepɨreka'eríetɨya, pero tsɨ nepatrón xapatuxieya, kauka 'aixɨ 'ánenetɨ hipátɨ nexuawe.

Ne nunuutsiyari 'aki 'utɨa xeikɨ́a nep... nepɨharewekai, ya haixápa xeikɨ́a, muuwa nemeuhaní, maatsi paɨ ha 'aixɨ pa'anékai, tsipɨkatiwaɨriyakai mɨɨkɨ.

Ne heiwa hukaiwá napanutɨ́a teiwari xeíme kie, Michoacán reyetewakaku waaníu, muuwa tsipɨre'anékai, yeuka nie mepɨte'iteɨtakai, yeukakɨ tepɨtetikwa'akai, muuwa ta hurawa hɨri reka, kename waaníu kwie tɨtɨ 'utai waaníu muuwa, yetaapa waxapa waníu kename tine mɨɨkɨ kwie taatɨ́, mɨɨkɨ tsɨ ke tiyɨanetɨ mɨtiyɨwe mɨɨkɨ, 'ariké ta kauka teté natɨ́a, hɨri hepaɨ 'anétɨ pero metsétɨ maana peka, nie timariwétɨ, kwie tɨtɨ waaníu 'utaaka, hiikɨ ta ri retɨtsi, maana xɨka heutimake pɨyɨwe, maana pai tɨ xɨka heunierimieni pɨyɨwe, kiekari mamanetɨká xɨka heu'ixɨarimieni maana pɨyɨwe, maana pai 'utiyame, mɨɨkɨ yeme ne tsipɨkanerenakixɨ, tawaarí nemakunuani nepɨnewaɨriya, tseepá tsɨ ke paɨmexa nemanutɨa, nemeutɨ́a, mɨɨkɨ nepɨnewaɨriya tawarí.

Ne waatsu tseepá ke 'a... ke 'aneme ta nemɨranu'i nepɨnewaɨriya pero ta, xeíme newaatsu nepexeiya, xewítɨ mɨkumaɨwani ne mɨɨkɨ ya nepɨkwatiku'eriwa, mɨɨkɨ es que ri 'inɨari pexeiya, hatsukari ke paɨmeme 'inɨariyari, kapé ke paɨ 'inɨariyari, mɨɨkɨ yeme ne nepikwerie, kapé ye'eéme xeíme waatsu.

Maatɨari tsɨ 'eena teiwari kie nemɨnuatsie rikɨ, kauka tsɨ nunuutsi neneyɨanékai, nepɨkapitɨaríekai 'uuximayátsika, nepiwaunekai ne'iku'iwawa tɨtɨ 'uuximayátsika, xewítɨ pɨkanetsi'upitɨa, 'ariké xeíme 'ukiratsi nepukaxéi teiwari, paɨrí mɨaxá pɨwitenekai, maana waxaya ya yeuka kumatɨ́, tiitayari mɨɨkɨ kename netiupitɨani 'uuximayátsikakɨ nepɨtitahɨawíxɨ, 'ayɨwékatɨka pɨnetsiu... pɨnetsiupitɨa mɨɨkɨ, nunuutsi tɨtɨ ne.. nepɨtiuta'uuximayátaxɨ maana, tumiini ta nemɨkaha'ɨkai mɨɨkɨ, 'ikwai pɨnetiumi, mɨɨkɨ hiikɨ kuxi nepiku'eriwa.

Ne tsɨ neheu... neheumamawetɨ nepuyeikakai, nekie tɨ xewítɨ mɨkanetsixeiyanitsíe neheumamawetɨ nepuyeikakai. Taatei Kie ta ri nemɨmietsie ke, kaakái tuxatɨ putuiyákai mɨɨkɨ, mɨɨkɨtsíe neheuwetɨ neputa'axékai Taatei Kie. Mɨɨkɨ yeme tsipɨkanetinakekai, kaakái mɨtuxa.

Hurawa ne'anuyaka rikɨ maana, ne'akunuaka ri, nemanakayeikakaitsie ta ri, nie memɨtehɨnekai teiwarixi ke tsɨ netiuyaní, xɨanakɨ mɨwake tɨtɨ, 'ariké ta ri, yeyaku ke ta rikɨ ri, xɨ́anakɨ nemahiiwa mɨkawake tawaarí, nenanakatsunáxɨ rikɨ ne, muuwa ta kauka tumiini neneuyemanakai nepuruutsa ta, teiwari weeruxieya ta ne'uyewétɨ, natsaanixɨ, nai natsaaníxɨa nepuruutsáte maana nemukáwekɨ, ne kename netakexɨani nera'eriwatɨ nenatsunákai.

Hipátɨ xɨari 'ikwáite teteheiwe'eríetɨ 'eena tepu'uuwa, tumiini tsiere 'iwa... 'íiwarikakɨ́, teheiwe'erietɨ pues, kename maatsi 'eena tsitiukwaní hipátɨ́ teteku'eriwatɨ 'eena tepu'uuwa, mɨkarepiikákɨ yukie, mɨkahe'itsaaritanikɨ xeeníu, ya katixaɨ heiwa 'uyehekarieme xeeníu, 'ayumieme ri karepitɨaríeka takie, hiikɨ tsɨ ri ne paɨ pɨnetiyuriene kename ri muuwa nekaheumieni nepɨretahɨawarie, nie nemɨreuyeteewikɨ ri, xɨari hipátɨ yunaitɨ paɨ memɨte'anuyekɨ tsiere, waníu ri muuwa pɨkareyutewatɨaka, muuwa ta tumiini mukɨ'ɨni mɨkayɨwe xɨka tixaɨ pekarexeiyani, kwie xɨka pekahexeiyani, xɨka peka'ukátewani, xɨka peka'uka'etsani pues, pɨkahepitɨarieni me'eneni muuwa, ya pauka 'uta'ame 'uta'ame yukie mɨ'eneni pɨkayɨwe, ya mɨtiyutewatɨaka pɨkayɨwe waníu hiikɨ ri, haikawiitaari ke, naukawiitaari ke 'uyeikatɨ pupitɨaríeni 'eetsiwa mɨtiyukumayɨiriwani kwietsie timieme.

Taatei Kie escuela ne nepeitimá teiwari niukieya, 'utɨ́arikɨ xeikɨ́a, nemitaniu... nemitaniuni ta nemɨkayɨwékai, ya ne'anétɨ teiwari kie nemeyetɨa, neka'utaniútɨ teiwarikɨ pero ne... ne'i'utɨ́awetɨ xeikɨ́a, nemutaniuni nekayɨwétɨ, 'ariké ke rikɨ xeíme teiwari nunuutsi neputihamikutaxɨ, mɨɨkɨ ke pɨnetiuti'ɨ́kitɨa, nunuutsi perɨ tsɨ, 'e, ke tsɨ mɨtiniuwá xeeníu, katiukaxani'erie, katiuyukayuriya, mɨɨkɨ pɨnetiuti'ɨ́kitɨa nunuutsi teiwari, tsipetɨ tɨ, de cinco años.

'Eena tsɨ ri nemuyeikakaitsie teiwari kie, nemeta'axekai nekie heiwa, heiwa rikɨ namieka ri nekie, neheyeyaka Xapatuxipa pai tɨ Taatei Kie nenuanike xiimeri, ka'anatinewekaku tau, neneyetɨa rikɨ xiimeri pai tɨ, waakana hairieka hetahiwaku, hɨritɨ́a namiekaku rikɨ, metseerikɨ ne'umietɨ, xaye muuwa nekayuanékai, maana xeikɨ́a nemuwaɨrixɨ, nemɨyeyanikekai nekayɨwetɨ nepatɨa, tetesíe nakaitɨ maana nepukaheekɨaríyarie, keewa tsɨ nereyetɨa ri Taatei Kie, hawiunitsie nemakayerɨnikekai Tepiki mieme, keewa tsɨ ri, nenekunua ri 'aana.

Tɨkaarikɨ tsɨ xeikɨ́a xurawetsixi xeikɨ́a waxeiyatɨ, ya metsa waníu xeiyatɨ tsie... tsiere, kauka neukutetɨka xurawe, manatineika xiimeri, hipátɨ manatineika xiimeri, hipátɨ ta taikái. Mɨɨkɨ hakeewa mekakaní mɨɨkɨtsíe yukɨ'ɨɨwíyatɨ waníu tɨkaarikɨ. Tukaarikɨ ta tau xeikɨ́a, tau xeikɨ́a xeiyatɨ, manatineni, ya xeeníu waakana mɨtahiwatsie heiwa, huutárieka, hairieka, naurieka, 'auxɨwirieka ri muxiimerini. Paɨ xeikɨ́a mepɨteyukɨ'ɨɨwíyakai waníu teewa xɨka yemieni, xɨka meri 'anukukemɨkɨ, paɨ xeikɨ́a meteyukɨ'ɨɨwíyatɨ.

Takie tsɨ taame 'aixɨ tepɨkatehekikai, muuwa nepitiweewiwakai, nepaapa tsɨ pitiweewiwakai kareta mete'iterɨwátɨ, 'ɨxá kiyari, paɨrí haku tsaiyari 'anuyeheitɨkaime paɨ 'i, muuwa heiwa nepɨkakatei rikɨ, nene'ɨraxie... nene'ɨraxietɨ kauka tsɨ neneyɨanékai maana nepɨkakatei, 'aana rikɨ ku maana pakane neheimá, kauka tsɨ naika 'uweiyatɨ neyɨanékai, 'ariké ke naika nepuxei, maana putinautsatɨya, mɨɨkɨ ku maana pɨnetsi'ukaxei nekɨ... ne'ukaiku, pero ne nepɨkakuyuanékai, kaiwátɨ nepɨtikatei, 'ariké petɨa yuxaɨtá ku mɨɨkɨ.

Hipátɨ xɨari tsi mekatemaitɨ́ mɨɨkɨ mepɨteyukawiriwa xeikɨ́a ri yupaapa xɨka 'uxeiya, yumaama xɨka 'uxeiya mɨɨkɨ mewaruweiyatɨ xɨari mepɨyɨa. Taame 'uaye xeikɨ́a temuxei hipátɨ pues nunuutsiyari tsɨ ne nepixei 'uaye, xɨka haxitekieka 'uaye meuyuwirieni xɨa, teiwarixi wa'uaye, xuuriya meunuani mɨɨkɨkɨ, mɨɨkɨ yuri ne nepɨti'erie ri xɨa xɨka, 'uaye hipátɨ ya katixaɨ mɨtituiya waníu kename 'axa mɨka'u'ɨakakɨ xetɨa mieme, mɨɨkɨ tsiere pɨtiyuri heiwa, 'axa mɨka'u’ɨa kwinie mɨka'u'ɨakakɨ mɨɨkɨ tsiere xɨari pɨtiyuri, hipátɨ, waɨka nepɨkarakumaté tsɨ ke tipaɨ tɨ mɨtixuawe, ni ke mɨti’ayumieme mɨɨkɨ tɨxaɨ nepɨkatimaté waɨkawa.

"Ne maatɨari nemɨnuatsie hutɨa, nehepaɨ mete'utaxaxatatɨ muuwa mepayetekai yuwaɨkawa Taatei Kie kiekátaari, hipátɨ waníu Tsiikwáitataari, hipátɨ waníu Waxietɨ́ataari muuwa mepayetekai yuwaɨkawa, temumik... temumikie heiwa mɨɨkɨ xeíme paɨ 'aneme, nie nekame, te'itiwayátɨ mɨɨkɨ waɨríyarika panayeneikákai, wariena texɨka heikawani titaaní tepitiyúruwakai muuwa, muuwa heiwa ne nepixei mɨɨkɨ ""Piporro"" titewatɨ waníu panayeneikákai teiwari, kawaya heupitume 'ahanatɨ 'utaniukame. Mɨɨkɨ ne nepitíwau mɨixa -hakeewa peyeika mɨɨkɨ kawaya 'utaniutɨ- netiku'eriwatɨ. 'Ariké ta xewítɨ tiutuaxie rikɨ mɨɨkɨ ka ri putuaxie, kari pɨka'uyeika ri mɨɨkɨ mutuaxie nepɨtiku'eriwákai. 'Ariké nepɨtiutaxatɨ́arie kename mɨɨkɨ yakɨ tiyɨane ne nepɨtiu... nepɨtiutaxatɨ́arie ke. Maatɨari yuri nepɨti'eríekai, yuri meyutakúkuyaame nepɨti'eríekai 'aana nepɨmakai ne."

Ne tsɨ rikɨ tixaɨ nepɨkaretima ri xeikɨ́a nemayawetɨ nepatɨ́a, nemaama 'utɨa nepɨkuyeikakai maatɨari, pɨku'inieríenekai mɨɨkɨ 'iiwarikakɨ, ne ta 'utɨmana nepɨkuyeikakai nekatipitɨaríetɨ, ke paɨmexa nemuyuri paɨ neyɨanetɨ tsi... tsi nepɨkarenetima nepɨkaha'eriwa pues, 'ariké ke nepɨtiupitɨarie, ya neyɨanetɨ, ya neyɨanetɨ. Ne neti'iiwatɨ 'aana nepatɨ́a ke ri.

Ne nexaɨtá nepɨyeiká yeuta pai tɨ, ke mɨ'ane nemɨheka mɨɨkɨ nepɨkaxeiyani hurawa, teewa pai nepɨyemie, 'ariké ke nekahaxɨapieme nepanuani ta.

Ne nemutinuiwaxɨtsie waníu nemaama pɨwiyariekai Teemurí Kita, eh, 'ɨɨrɨ́ Kwekamekɨ, 'anatsíe ta kauka Hikuri Neixa neyɨanékai, 'ayehukátɨ waníu maana puyeikakai, hikuri mɨkwaiyatsie 'aana neputinuiwaxɨ ne. Waníu wiiyátsie neyekaitɨ́ neputinuiwaxɨ, mepɨmamákai waníu yunaitɨ maana memɨkutekai, yuri tekapɨteniere nutsu hikurikɨ tepɨteniere meteku'eriwatɨ mepɨnetsixeiyakai waníu, 'ariké ke waníu mepikawenáxɨ mɨɨkɨ wiiyá, kauka tsɨ tetɨata neyerɨwe mɨɨkɨ wiiyá xeeníu, nunuutsi maye'eimetsie, mɨɨkɨ pɨ'anékai waníu wiiyá xeikɨ́a pɨhɨkɨtɨkai, ya waníu nepɨtiunuiwaxɨ maana, Tuukípa neputinuiwaxɨ waníu putaine nemaama.

'Eena tsɨ ri ne'uyeikátɨ teiwari kie, ne nemeta'axékai Taatei Kie, nemaama muyeikakaitsíe, muuwa nepanutɨa heiwa, mɨɨkɨ ta tsikeerutsiixi mɨwarexeiyakai, piti'uutakai waaníu mamu nehetsíe mieme yeme, nemɨnuanitsie mɨɨkɨ pɨnetsi'uti'itsaaritɨwakai, heiwamie pɨnetiutiweewíri 'enchiladas mete'iterɨwátɨ, paapá mɨyuyuawikɨ, keexiu ri 'aka... 'aka'eimaxɨaka mɨɨkɨ yeme, pimá mɨɨkɨ yeme nemaama pɨnetiumɨ mɨɨkɨ, 'aana xeikɨ́a nepe'inɨatáxɨ, 'imaatɨrieka ri.

"Ne xinuura nepukaxei heiwa, 'eena 'i teiwa... teiwari kie. Mɨɨkɨ pɨnetiuti'ɨ́kitɨa, ""bonsai"" mete'iterɨwátɨ, kɨyexíte tsi 'utɨɨtɨ mɨɨkɨ ke mɨtixiriwa pɨnetiuti'ɨ́kitɨa, ke mɨti'uayemariwa, naanayari ke mɨtixiterɨwa, nai pɨneti'uti'ɨ́kitɨa. Mɨɨkɨ waníu paɨ xɨka tiuyurieni mɨtiuyuwiya pɨyɨwe, ne paɨ nepɨtiu'iiwaxɨ. Mɨixa tsɨ paɨ nepɨti'iiwane ri. Ke pauka memikáxixɨani, ya mɨɨkɨtsíe nemɨtika'ɨkixɨ ta ri mɨɨkɨ, hiikɨ paɨ nepɨtiyúruwa tseepá tiita nemɨtiuka'uayema nepɨyɨwe, xeeníu naraakaxi 'iteɨriyari, maaku 'iteɨriyari, ya 'uuwá ke mɨti'iteɨtsitɨre mɨɨkɨ ne nai nepɨretima, hiikɨ tseepá tiita nemɨtiuka'e nepɨyɨwe ri."

Mɨtikwaiwa xeikɨ́a pɨretuiya: yeuka, naraakaxi, tumati, kuukuri. 'Iyá kuxi mɨtikwaiwa waɨká pɨkaretuiya kuxi maana.

'Atún waɨká pɨkanetsinake, torta ahogada tsiere waɨká pɨkanetsinake.

Waapai tɨ tsɨ kɨyé ne'anukawiitéketɨ nenakáwe rikɨ ne, nemamá nakamuuríxɨ, mɨɨkɨ 'ayɨwekatɨka hipátɨ teiwarixi mepɨnetsi'upareewi, tumiinikɨ mepukáwe mɨɨkɨ mepɨnetsi'uta'aitaxɨ, 'aixɨ nepuyɨ 'ayɨwekatɨka, mɨixa nepɨkati'uuximayákai mɨɨkɨkɨ 'ayɨwekatɨka nepɨtiukwá'akai.

Kauka 'aixɨ 'ane, tsitepɨkateukaheiwe'erie maatsi hipátɨ , hipátɨ yeme tsipekuyɨne mɨɨkɨ ne 'aixɨ nepɨreka'eríetɨyeika, xɨka ne'i'enieni, hipátɨ maatsi taniukikɨ memutikwika mɨɨkɨ yeme tsipumayáre, yemekɨ ne ke nemɨtinekɨhɨawe ne paɨ 'I 'i hipátɨ paɨ pekɨyɨtɨká kwikari, mɨɨkɨ yeme tsi.... tsipɨkanetinake.

Ne tsɨ rikɨ neumamawetɨ nemuyeikakai nunuutsiyari, heiwa rikɨ nene'atɨiríyarie kaakái titetewatɨ waníu mɨɨkɨ Tepiki mieme, 'aana neu... mɨɨkɨ tatsíe neheukexɨaka nenetɨ́a rikɨ xuuyá mɨwaxuawetsie, hiikɨ rixɨa xuuyá nera'eriwatɨ neneitiketsixɨa maana, mɨɨkɨ rikɨ kauka paɨrí sandalía mɨtitetewa nehɨkɨtɨkai, maana pai pɨnetsiheutitsexɨa xuuyá mɨɨkɨ yeme, ke tsɨ ne'uyɨní, heríe pai tɨ metinexɨa xuuyá, nemexɨnaxɨ́ani mɨkayɨwékai ri, 'ariké nemupareewíya maxɨnaríexɨa, xuuriya xeikɨ́a tsipɨkahanetɨkɨkákai maana ne'ɨkatsíe.

Ne kuxi nepunieríxɨ mɨɨkɨ, paɨ mepɨteiku'uuxi... 'uutakai, me'iti'uume ri, paɨrí, teté haxu nɨkame mepɨtiweewiwakai 'iiki mete'iterɨwátɨ, wakuxawame, paɨrí, mɨti'iimaka hepaɨ pero heekɨ́a 'uweeme, muuwa mepeikaxɨrɨwakai mɨɨkɨ, memei'ixumani ta ri muuwa meheikaxɨrieme, xɨari muyeyɨɨwinikɨ mɨɨkɨ 'epɨreuteteerekai, tiitayari tsɨ, tiitayari tsɨ 'aɨmɨ́ 'emɨreuteteerekai xeikɨ́a mepei'iixumawakai ne nepixei kuxi, nepunieríxɨ kuxi mɨɨkɨ.

Ne paɨ nepɨtimaariwa kename waníu tuupíkɨ, 'ɨɨrɨ́kɨ tsɨ mewa... mewatakukuyakai xeikɨ́a, maxátsi, paɨrí ta waníu ketseéxi ta mɨɨkɨ winiyarikɨ, maxátsi tsiere waníu winiyarikɨ, ne nepune'inɨatáxɨ pero tixaɨ nepɨkatiumi, tixaɨ nepɨkatiuwi pues, 'ariké ke ta mɨɨkɨ tepɨ́a mete'iterɨwátɨ mɨɨkɨ tiro 'uka'uuwétɨ mɨɨkɨ pɨxuawékai, neteukari pinanai mɨɨkɨ, pinanai tsɨ waníu maana pukatéi, mɨɨkɨkɨ ta ne nepuneti'ɨ́kitɨa, weuráixi nepɨwatakukuyakai pero mɨɨkɨkɨ ke, 'iyákɨ tixaɨ nepɨkatiumi xeeníu tuupíkɨ.

Keexiu xeikɨ́a nepɨku'eriwa ne 'iyá metá tsinari yeme tsipɨkanetinake, pɨnetsinake nunuutsiyari hiikɨ yeme nepe'eriwa 'eena nemuyeika, nepɨnetexiene ne'iwaunétɨ mɨixa, hakeewa meweewíyaka nemɨtitamaaríeni netitanautsa neputiyɨne 'eena Gua... Guadalajara, nemɨnuani ri 'uyexɨyu ke tsɨ 'aku ne'uyɨní.

Ne 'aatsí nepɨkatiku'eriwakai xɨari, xɨari neka'uka'iyaaritɨ neputaweeríxɨ, xeikɨ́a hipátɨ́ memɨtinautsatsie 'aana neputinanautsákai wa'utɨma, heiwa temenuku'axé hurawa temixeiya heiwa ta waikɨ pero ne 'aatsí nepɨkatiku'eriwákai tɨ, hakeewa peyetɨ́a tɨma nemɨkatiku'eriwákai, ke 'ikuyuruwatɨ tɨma tsɨ mɨɨkɨ nai nepɨkatiku'eriwákai xeikɨ́a tɨ nepixeiyakai.

Taatei Kie nemuyeikanitsie tsinari, ya tɨ 'uuwa teiwari kie nepɨtiuyeika kapé xeikɨ́a netiutiye'e.

Ne kuxi takwatsi nemutaweewíeni nepɨkayɨwe ya xeeníu 'iyá 'uweni nemutaweewíeni nepɨkayɨwe, nepɨka'uneta'ɨ́kitɨa pues, ya tepu tsiere nemutaweewíeni nemɨkayɨwe, maatsi kuxi nepɨkatimaiwé waɨkawa xɨka ne... neyɨweni ya nepɨkatiyɨwe pues, nepɨkaneta'ɨ́kitɨawe kuxi.

Taame kɨxauri waɨká teputi'etsakai maana, tepiti'uayemawakai ta waɨká, tete'anatiwiwixɨame mɨrayepitɨká kɨxauri mɨɨkɨ, mɨɨkɨtsíe teputihanɨwekai, tsaaráɨ hipátɨ 'eyeyeutɨ puxuawékai, mɨɨkɨtsie teputihanɨwekai.

Ne teiwari kie nepɨkane'aita, 'eh, takai'aatu tsɨ nemakawetsie tsɨ xeeníu nemaine, 'aana ke ri nepeku'aitsie pero tsɨ ya nekara'eriwatɨ ri, nemamá makamuríxɨtsie kauka nenetɨkie, muuwa pai ke nepenetamaixɨa, muuwa neyekaitɨ, na... nawietɨ ke ri.

"Kauka tetihutɨ te'ane. Ne maatɨari yɨkɨ 'anuyɨtɨkaitɨ pɨnetsinakekai, hiikɨ ta ri yɨkɨ pɨta manuyɨtɨka pɨnetsinake. Maatɨari xeikɨ́a 'iyá ""Los Tigres"" nepɨwa'eniwákai, ""Los caminantes"". 'Ariké ke ta ri xeikɨ́a puro narco nemutaweeríxɨtsie, neye'etɨ́ nematɨ́atsie ke ri. Hiikɨ ta ri waikɨ, hiikɨ ta ri yɨkɨ pɨta nepɨtiku'eriwa. Tukaaritsie timieme pɨta ri nepɨti'eniwa, tsimanuyɨtɨka xeeníu, kaiwátɨ 'a'iyaari mɨtikaníkɨ xeeníu mɨɨkɨ, hipátɨ kwikari tsi 'a... tsi 'anuyɨtɨkaitɨ́ puxuawe, ne hɨɨkɨ mɨɨkɨ nepɨ'eniwa ri, pero maana nepatitɨa nai nepu'eni kwikari ke manuyɨtɨká xeeníu mɨɨkɨ nai ne... nepu'eni pues, nunuutsiyari pai tɨ nemutáyuatsie."

Ne tsɨ nekie 'ukári xeikɨ́a memɨtehetipinekai, 'eena rikɨ teiwari kie nemɨnuatsie rikɨ 'ukí neneuxei tipiikame, 'itsáaritame, ne paɨ nepɨkareyenenierékai, 'axa nepɨtiuti'eri, –kara'uki'ɨa 'ikwai– nepɨtiu'eri 'aana, nekie paɨ mepɨtehetixaxatákai kename ha'uki'iatɨ rayaní hurawa xɨka pe'utakení mɨra'itsaaritɨarietsie.

Ne tsɨ temaikɨyari tseepá ke... ke 'utewimetsie nemanutimakixɨ hukú, ya katixaɨ xiu nepɨyɨwékai, nemenukawitexɨani ya tɨtɨɨme, hiikɨ ri nemanutimake nepɨkayɨwe, hatsakɨ ya kutsiirakɨ nemanutimake ri nepɨkayɨwe hiikɨ, ya katixaɨ nemɨtiuti'iikáta waɨkawa, 'ika nemɨtiutituani, nemɨranakaxɨrieni, nemɨranutituani nepɨkayɨwe ri hiikɨ.

Ne tixaɨtɨ waɨká 'aatsí nepɨkarakumaté, mɨɨkɨ ne tixaɨtɨ nepɨka... nepɨkatiuneta'ɨ́kitɨa tsɨ, nepɨtiheiwe'erieka tɨtɨ tixaɨtɨ pero nepɨkatiuneta'ɨ́kitɨa. Xɨari tumiinitsie pɨti'ane, ya xeeníu 'uuximayátsikatsie, ya ta'iyaaritsie, waɨká mepikuxata hipátɨ teiwarixi, kename waníu taame takɨmaana tetayuríe mepikuyúruwa. 'Imaatɨrieka waníu, nunuutsiyari paɨ tsɨ kename waníu 'aheekɨ́a mɨɨkɨ, ke tiita pemɨrayaní hipátɨ mepikuyúruwa, maana paitɨ xɨari heitimaixɨame 'aixɨ pɨyɨwe tɨtɨ. Xɨka wataweeni ya xeeíu pɨtitetsawe, maana pai tɨ waníu kename yuheekɨ́a mepikuyúruwa hipátɨ teiwarixi, maana paɨ xɨari pɨtatiyuríe. Xewítɨ tamɨ́ teewa pai 'uweétɨ́ matsitaxeiyatɨ xɨka matikɨ'ɨ́kitɨwanike -'eekɨ 'iikɨ ya 'aixɨ pepɨtiutakeeká 'iikɨtsíe-, xɨka matikɨ'ɨxatsitɨwani xewítɨ, ya teewa pai 'uweétɨ, xɨari paɨ 'aixɨ pɨyɨwekaku netiku'eriwani. 'Iikɨ́ ne waɨká nepɨkarakumaté xeeníu memɨte'uyuti'ɨ́kitɨa licenciado, ke mɨraku'ane maana, 'uuximayátsikayari ke mɨtihɨiwá, nepɨkarakumaaté mɨɨkɨ ne maana.

Ne 'aatsí nepɨkatiku'eriwákai maatɨari. Takie pai tɨ mepeta'axékai 'aana teyu'uayemawaaméte, metatsititsekekai, xuuriya mepayehanɨwekai tsipepeme paɨ 'i ta'itɨwaametsie, mɨɨkɨ xeikɨ́a ne nepɨwaruxei. 'Ariké ke Taatei Kie nenuaka neputsekie, 'aana ke ri newamakátɨ nepatɨa mɨɨkɨ. Tawaarí nepɨka'unewaɨrí nemɨtsekieni. Tsepá tɨ meuname xeeníu kiitá tetitsekienike ne nepatsuná ventana neputiyɨnékai maana Taatei Kie, nepɨyuta'uuná.

'Uxa'á tsɨ mɨtumíkuti nemɨkatiuti'uuximayáta 'aana nemɨneti'eekwa xɨari, 'aana ne nepuneti'eekwa tumíkuti, 'eh, nemune... nemuye'itɨeni tsiere nekiitá, nai nemɨtitihauxini tɨ 'axa mɨtiuye'ane muuwa nekiitá, 'aana paɨ nepɨtiutiyuruwa, 'uxa'á paɨ nepɨtitiyurieni tsiere.

'Ah, takai'aatu tsɨ rikɨ, neta'inieríeka kename netikwaimie muuwa xeíme nehamiku hetsɨa nenanutɨa ta, mɨɨkɨ ta kauka maamaya 'ikwai netuakai, ma... 'ukarái tɨtɨ ri maamáya, tenanukayatsarie muuwa meexatsie, nenakatu'iyarie mɨɨkɨ fideo 'itsaariyari, refresco ta neneta'iwau Coca Cola, ejem, mɨɨkɨ rikɨ meexa kauka xewítɨ neuyuitɨa, nanakawenikekai nexefresco, ne'iwiyake rikɨ mɨɨkɨ xakɨ́ ya nepɨreu.. reuwaximekai, nai netiyeuri mɨɨkɨ 'itsaari, xakɨ́ hixɨa... hixɨ́ata netaaríxɨ xakɨ́.